Kalau makanan yang tambah stamina atau bikin sa semangat itu <noise> di jawa sini tidak ada, trada. <hesitation> Itu mungkin di papua. Itu makanan itu biasa sebelum tong kerja itu makan itu memang paling enak. Papeda namanya. Itu olahan dari pati sagu yang. A, papeda ini menurut saya ni makanan paling tambah stamina sudah karena dia tidak kayak nasi yang kitong makan banyak nanti kitong mengantuk, tidak. Papeda ini memang da bikin kenyang tapi itu juga tambah tenaga begitu. Papeda juga tong makan dengan ubi, pisang, terus kalau di sentani ada namanya ikan gabus- ikan gabus. Kalau paling enak itu ikan gabus kuah kuning atau gabus rica-rica itu. Wah itu paling sedap kalau makan baru itu semangat langsung. Terus tambah itu sayur paku sama sayur bunga pepaya. Sayur paku ini mungkin- kalau sayur paku ini biasa dong dapat di hutan sagu. Dia tumbuh di hutan sagu. Itu sayur paku sama sayur bunga pepaya. Sayur paku ni masak dengan santan itu enak sekali. Jadi biasa tu makan itu langsung tambah stamina. Macam semangat begitu. Jadi itu makanan-makanan itu. Cuma sayangnya tidak ada di jawa sini.